لغة أمي ووالدي وأجدادي هي اللغة العربية الليبية بكل لهجاتها المحلية، مختلفة بين المدن مختلفة كيف بين المدن والقرى، اللغة هادي جميلة جدا اللغة الليبية برغم إنها فيها مصطلحات هيك إيطالية لكن اللغة الأصلية هي لغة جميلة جدا تميزنا.